A na ndithu chana nexa nua arroz a na xinda thenua arroz katse jia nda thigu chuthi ajo thujndhi ya yeña thilca xi xo ndo thi ne je'e na na xinxin kazuela nda ndachiana yana tu tususu nua so tususu nua ya tande tsungati xuthi thi siganthe gun especie norzuisa o caldo de pollo ya desingathe chuthi kunua arroz tathi xitja tikjeen guta guta pa ngu ya taka suchjan nua ndathexin ndaxe nuana ya nda sichjan nua nixin nua arroz yo blanco a nan a nan ndanathe ndo tusua nda thi xengi nua nthathia la taren nge'e nda suaya ndathe thingana kazuela ngui xituu tu taxinua ndande thingathe nda yuthi gatho picado cebolla, ajo chuthi gatho chu yu ba ndathe singathi nixin nua arroz ndathi xingathi sua ndathi xingathi tapadera ajio t'i t'i s'a n'io nisu estufa ya xoxi nda thixe ndaxe na ya ya nda tsixan nda ya nda xua nixin nt'i.